विभिन्न भाषाहरु भुण्णामाइ, इन्ग्लिश, मैड्रिन, राइनिज, हिन्दि, उर्दु, स्पेनिस, फ्रेन्च, अरबिक, बंगाली, पोर्चुगिज, रशियन, इण्डोनेशियन, स्ट्याण्डर जर्मन, जापनिज, नाइजेरियन, अरबिक, मराठी, भियतनामी, तेलगु, औषा, तर्किश, पन्जाबी, तम्बोली, तामिल, चाइनिज, इरानी, कोरियन, थाई, जापानिज, इटालियन, गुजराती, नेपाली, केनेडियन, भोजपुरी, साउदी अरेबियन।